Delfinët janë të njohur për inteligjencën e tyre. Ata janë në gjendje të përdorin mjete, të komunikojnë përmes një serie tingujsh kompleksë dhe të punojnë së bashku si grup për të gjuajtur dhe për t'u mbrojtur nga predatoret